Nemwima ishaya nemazipwe uku mtumikia Mungu maana ali inoka mpela chida chintu ndini kala na- na- na- na- najuku mlenga ampela chila chintu chino kwi taji uki ndi- ndi- ndinaso wapali pa- pali bibilia akuti tusi tu- tuta changaikana chi nashi tutachangaika chiwoshi chonsi chicha maana vi- viyonsi vino tukwa anagika navyo mukola anga tupela alichino kuti tumlondu mu kola ainoma tupela chila chintu chino tukulonda